मुजिकल् इन्स्त्रुमेन्त् अमर् कओबर् पेप, तोक, गोगोन, हुतुलि, बहि एसे, बोर्दल्, खोल् असे, हिन्ग, तोकरि, बिहुतल्, मदोल् दोब, मिदोन्गो, दगोर्, धोल्, बोर् धोल्, जोय् धोल्, अरु, हिन्ग परे भोद् असे अरु, अरु जनके अरु एत असे अमर् लोकेलि भोद् उसेधन् धोल् अरु नेगेर।